Da hitako tena hoe masiaky andra nareo zao, ka nohon'izay zavatra izay da aleo hajanotsika heky ty resaky ty, da samy makamaka say any Da rehefa midimidina amin'izay siakinareo da mimpody eto ndraiky amin'izay tsika da miresaky soa mitady vahaola